प्रुसिक् तिअक् न कोर कोए, देसेर्तक् सस्तकर् कोरि, तु लतो एके बरे होन् धोक्। जने फल् बित्ति देसेर्त्, होतिश् ब फ्रीजे फल् रिबह कोरो। फल् सभबिक्ते मिथ, तिके जुग् कोर सेनि ब सेनि कम् ब नैक्य कोरो। अरु रेफिने सेनि परिबोर्ते मौ, मौ मेपेल्, <hesitation> सिरप् ब नैकोलर् सेनि बिबहर् कोरो। भदम् अरु उति लगत् हुअत् दिबो। जिबुरत् बसु सस्तकर्। फत्स् अरु अन्ति ओक्सिदे थके। नैकोलर् अतत् आ। अरु प्रोतिनो उतम् उपय्। किन्तु मोन् करिब जे, परम्पर रगत् इ अतक् कोइ, कोइ इ तलर् रुखोन् कोरे।